Miɗo njiddaade goɗɗo e rewɓe ngal, sabu miɗo waawi njiddaade fiyaangu e hoore. Mi njiddaade sabu sabu goɗɗo ngal e haɓɓe e ndewɗe.